Hora na kon kanguana na ku duná, ka iin, ka iin <hesitation> este si de naniá, te nroko ananre ka o'on, ka iño dené lokona xakanguana naxú kadiininá iná.